Lafo kokoa ny legioma biôlôjika ary mendrika azy izany satria ny fikarakarana azy a sy ny faharetan'ny ambolena azy a dia lavalava kokoa ka izay no mahatonga le hoe lafolafo kokoa izy.